दुनिया भर म बहुत सारा भाषा बोले जायल आऊ सब भाषा म सबसे पहिले आएल स्पेनिश जो दुनिया में सबसे ज्याद बोले जायल ओकर बाद अंग्रेजी आऊ हिंदी हैव।